Kigu am sam ko guba shepyok piya mang kum twomok tasbei ni gimyesu niko təmong iyal. a kin kai təmong iyal am sam kigu a'ami shibilemu, kin kai ani shibilem, am saam kigu ah kyat myesu, kin kai nimsa, am sam kigu ah yaarim kum kwarak mye bilemət biki nya'ghalawu khinkai nimsa amsam ko am gwa bikiguna ya nigiinye ah kwanang mi shena ko bi pungnung kiyewu, nin gu am saam ko guba shenongnwu, ko mi kwa ambe pi pangnungki, mi kwa ambe she pungnung pyok, mi kwa ambe she pungnung pyok, mi kwambe shi bilem akin koki gu kab kigu am piwu. Toh nimsa pangnwu anna nam a mal nungwu pana ni tang gimye maa ni malern maa yok ki pinungiru, kwa ko pi she ah təmong iyal. Gabina təm iyal mang gimyesu, toh ah punga shekiguya ah yat temong iyal a tanghook mang gimyesu ah mukga kun təmong nimsa ni am saam ko ko guba shenong ko gwa taal.